האומה תלאתה, שבעה, סתה ו סטון, שבעה ו עשרים, תמנטאש, חמסה ו חמסטין, אחד ו שבעין, תמניה, רבעין, תנים או תמאנין, כלהמ מוכתארין בלא תרטיב ו לה מענה ו לקינהמ בין זירו ו מיה כחאל אלקרעה ולה שי לעאב ריאדי.